बैक एक पैसा राखे बाला ढुकुटी के रूपमे लेवे जाला जाहाँ हरेक जनता सब पैसा जामा करेला ओकरा खातिर बैंक व्याज देवेला उ जामा होयल पैसा जनता सबके सहुलियत के रूपमे क कर्जा पैसा प्रभाव करेला बैंक सब यि कारणासे व्यापार सब फस्टावे के खातीर सजिलो होवेला यि वैक सबके कारण छे देश विकास मे सहयोग पुर्यावेला आ जनता सब सजिलो तरिका से रिण लेकर व्यापार सब फसटावेला ।